Umúndu wí këleenţ acúum mak, <hesitation> manjakul këleenţ acúum mak, umúndu këţáank këbáakër wí këleenţ ngëëntáaja kañan cí kuŋ ţí <hesitation> ţí uwín injí.